تنظيف الفرم ،وتجهيز الأدوات ،إزالة الأرفف ،تحظير المعجون ، تسبيق المعجون ،من ثم فرك السطح شطف الفرن ،تنظيف الأرفف وبس يطلع الفرم نظيف مثل الجديد.